Nonno ɗum watta ka njum woni ɗum ño’ay doofwa ngan, ɗum sankita nga, ngel ño’ay nga, ngel sankita nga, nga weƴƴitee bana daagel, non no haandi.